انا انفصل ان انا نقعد على الاريكة لان هي بالنسبة لي مريحة. انحب نمدد رجلي، نسند ضهري عليها، ونحط اللاب ابتاعي ونشتغل عليه. فالبنسبة لي القعدة صحية ومتتعبيش ضهري ومتتعبليش عضمي، خصوصا ان انا واحدة طول الوكت شغالة على اللاب توب وبالتالي باحتاج ان انا نمد رجلي ونحط اللاب عليه. خصوصا لو حبيت انكمل قعدتي نوم <hesitation> انروح حاطة المخدة واننام عليها، وبالنسبة لي دي قعدة مريحة خصوصا ان هي يعني بتكون طرية.